Indraiky andro da nahita fomba hifandraisa nga amin'ny vahiny baka amin'ny planeta hafa engy ny mapanao science ka da ino moa ny natao fa da niresaky reo, da nifandray reo, da hafahafa avao moa ny miheno anizay.